Ɗum waɗataako neɗɗo doole laatoo e wurori baññe goo, waɗataako fotaa e ɗum wiya waay neɗɗo neɗɗo warata on mbayas ɗum ɗum waɗata on mbayas ɗum.